मारो ननलोपुरियो पौलो बेंगलोर मा रोहे ती इतरी दूर में जाने कोर। रही थी तो मारे कुट्रो होतलो टॉमी मैं फिक्र मा पड़ गई कि आब। पौला काजे में काम ही खिने आओ ती मारे पास मा मारी सोहली। रोहे ती इतरी दूर में जाने कोर रही थी तो मारे कुट्रो होतलो टॉमी। मैं बेंगलोर में जाने काम ही खिने आओ ती पाची लेली थी इतरी। दूर में जाने काम ही खिने आओ। मैं सब काजे आपी दीश। मैं सब काजे आपी दीश। तुम मारे कुट्रो काजे भले जी।